شوف ف الفيلو باه كي تجي تسوڨ الفيلو أول حاجه لازم تركز عليها، لازمك تركز على <hesitation> على الميزان، نتا ماتخافش شوف أرخف يديك شويه ما تحزقهمش ما تزيرهمش، أرخف يديك شويه وما تخافش، وإمشي، إمشي هاكا ومن بعد <hesitation> سايس روحك وخلاص, فهمتني ركز على الميزان وإمشي بسرعه، كتمشي بسرعة ذيك ثم ثم تتعلم، حتى طيح ما تحيرش روحك راك طيح وتنوض تطيح وتنوض وتعلم.